ايه طبعا يعني التعليم كتير مهم للمجتمع ولو بدنا نلاحظ الفرج فممكن نلقي نظرة سريعة على المجتمعات جبل مية او ميتين سنة بس ونلجي نظرة أخرى على المجتمعات هلأ بنشوف كتير فروج يعني كيف التعليم كان فارج جدا في حياتهم وفي راحتهم.